Mai sharab nahin to pita. Lekin kai log mantai hain ki mahangee sharab ko svaad sasti sharab te behatar hoto hay. Mahange sharab mein aamataur par adhik samay takta parikakvta behatar gunavatta ke anguriya saamagree ko istamaal hoto hain. Jise subah svaad aur sugandh vishesh hote hain. Halaki kuchh log yah bhee maanate hain. Ki sharaab ko svaad vyaktigat prathimkta par nirbhar karato hai. Aur srshti sharaab bhee angjanak bhi ho sakate hai.